Kia gena ena jang ge ngone maku waje se keluarga rasi, ngone lahi barakat te ngone na yaya se baba coma ngone na mansia toma fola madoya rasi, kalo ngone na yaya se baba coma mansia toma fola madoya toa barakat rai ge ngone kia me magai iya laha.